خلي دايما بيتك نضيف ومرتب وعشان تقدر تعمل دا لازم تتخلص من الكراكيب اللي في البيت، متخليهاش عندك أي بركمانات فاضية ممكن تشيلها من البيت، او كوبايات مكسورة أي اطباق مالهاش لازمة، ممكن تتخلص منها وترميها او مثلا الحاجة اللي مش عاوزها ممكن تديها لحد. حاول دايما اتخلي الاوض مرتبة وانيقة، وتهوي البيت دايما، افتح الشبابيك عشان اتدخل تهوية في البيت وتعطرها اكويس. <hesitation> حاو مترميش ورق على الارض وتخلي كل القمامة او المخلفات في باسكيت الزبالة وتتخلص منها اول اول.